Ny fiantraikan'ny sakafo amin'ny fahasalamana ankapobeny de misy tsara, misy ratsy; raha ohatra ka hoe sakafo be tavolo loatra sy be menaka dia mety hiteraka aretina eo amin'ny fahasalamana, fa raha sakafo voalanjalanja araka ny tokony ho izy kosa dia miteraka fahasalamana tsara eo amin'ny fiainana.